أ <noise> أنصحه يي- تستخدم تطبيقات تعليمية علي الجوال ، زي دول لنجو وبابل ، هذي التطبيقات توفر له تمارين وتحديات يومية تخليه متحفز دايما للممارسة ، بعد يقدر يحدد اهداف صغيرة زي تعلم مثلا خمس كلمات جيدة كل يوم عشر كلمات جديدة كل يوم ع-عشان يشعر باإنجاز اللي سواه.